Njan ndakete xii nia xamanda njanakete nanda, nagochi ajan chinikua nanda tutte ndano iin, iin bote iin tapundate nada nuu chindaga xhuande kian kete ndakoxo nja ndakiñate koxo xua nute nuu xamanuni chi yutechinda nama no'o te inda'a sabana ndo'o yuando kinda yuante koxo yuandute te kuinda kuida sabana nando nrute ñó nanyo'a yite kunindá kuanti kute vuelta nga xo'ote ndakio ke kunjannan na'a yuante kunda njan kun kintekinda, yuanti xakaguo kun kii ndakañon tuate nuni toño manda njito iin kito ndoxante xuu yuan kunga kontegata njade yuti kuin kuti kanga kundaxonte yuka ka yii chi yuante nga xuan kua ketanda xama iin nda'a.